Ivira ia ndie <noise> yande puere yayapo jaeko jokua reta yañocongelata jokogui <noise> ramo yamolicuata i piu <noise> ta yayapojaeñoma nekirei <noise> yave ndepuere reñono je chokolate erei <noise> iarambo